﻿ayan dabba kan ai ada ada nalna gadi ada kawala farau ta kanni to ada kan ai eyeka amfani ai tumaki tiko ai raguna tuko ai tike tiko to ka zabu ada aa kai to gaga mede narai akatagare akatakare tikabai kazaɓu ada abo ƙwar tikau kaga memmman dinala wala bai kazabu ada agitaas ku tikau kaga mendi nala dina bai kaza bu koma miyama dai ka zabu ada abi kamendina ribebi to kamen di nala ɗafa bibaima indai adayiƙeka yaƃi to ada kuma da na kaka ye nala ina yaƃi to na dala nalabiya nala ɗafa daru yibaima aka tamiya sabida aƙwar tawane ai ka'ada wane kuma dalaka ada'a yan gida duƙwa kani akata ada ayan to ada ayan cauna zimbu lunnau ada ayan cauna zumbu lun nau to amman adda ada me takaye nala ina kara adakuma to wane da dabni wane. ﻿akata ada harkala ina zawa to nala ina zawabai akato adabai a kata miya nan dala ka adayi ada kuma ena ka amfani to ada kuma na'aka ta duki yanau aise akataƙwarnau ada nala ena ka gadi to kuma kamen mandi nala ɗafa ƃo cadinna bai sa bida ka'ada abo ofar gidannau to naye adayi aise ada aƙwar tanau to adakan ewinnau waluka farauta ko'ada nama ada ena gadi to kaga ada ai ƙena amfani ai to idan ada ayan guftau to aa nala dukwase kadauka ada ayamfa nama nakala har zimbu lunnan adata ada ayan to akata ada ayan wane har kakala azum bulun nau o aka tamiya to ah daraka kamai ada oginau sabika miya to nadda lase kanda laka adayi ah nala to ɗafaka rewobi to ai duki yanau a duk gitta adane nadin yase to din ya ma'ada wane ada kuma nara ka se na'asa karayi ah ada ekaamfani ai nala aidu kiyanau ada dai sebai to ai ƙwarai to tinau adadai sebai aye mentinau ada dene bai dai sabai to adakan. ﻿kala ina miya kanni ah ada ayan cauna ka zum Bulunnan nanda lase kuma nalna menyi kanni nala bautabai to kala bautabai akatamiya to nan dalase nala bauta akata ruiya ada ayan cauna kazumbulunnau nama kuma nan dala ka'ada to ada ai se ada a ƙwartinau nadin yuka mendinau kalewaitinau aile wai tinama adaeka amfani ai ai ƙwara kunama na zubaka akata ƙwarau ada eka amafani ai ƙwamma nadin yu ada caditimuma gida ada eka amfani ai to amma kuma wane ada ayan ka kala bau tasebai aa nabau to bai kata miya naina miya ka ƙwaryi ngin tu ada kain miya kaƙwayim ma'ada nada labaidina kannala ina miya kaƙwa yimma ada to kuma ada ken to shi kenan to ada ka ance kandalu ayeka ra to a kara to kara kalna kara ka ni meta ayan sede metu aƙwarai kuma adayan garaka komai sabida ada ayan ena ka gadi ada ayan walu farau ta ada ayan ailewainau a sase. ﻿na wala ƙwaraku naina musu nana na <hesitation> asa ada walu ƙwaraku adana caunaunu ada caunau ada nawa ilena aƙwarau to wane aka ta miya.